تٔمۍ سُنٛد خیال اوس زِ اگر کیمپس مےٚ سۭتۍ روزٕ تیلہٕ ہیٚکہٕ بہٕ دُنیاہُک خزانہٕ ژھٲنٛڑِتھ۔ سُہ چُھ سونچان زِ بہٕ گژھہٕ ایڈونچرس پیٹھ۔